Ovulamu vwefu vwa hare, efwe mzee yetsa yavaho shiyari ne ikasi ta yari sa omurimi, ne avwene ao kata eshindu nge mihonyo chino chiari kishiri ohuva husialo huno emiaka chia sitini, na ndetsa ndaanza humenya nde omusiani wefwe, kwa hivyo ohusoma hwari huvutinyu hulondokhana nde aundi ifees, engorwa huterm hwarunganga eshillingi ishirini tsiong'one, mahumi kaviri yaaani, lakini isaindi fiolanga avundu vihaya lano mzee narulayo navoola ta, fino vyehoreha neshiri ango ano neshiri hwanza hutsia humenya lano ndaanza humenya ne omusiani wefwe oyo, sasa niyaanza huri nge yamala arungenge amang'ondo ako, ndiwo ovulamu vwari ovutinyu lakini sivuri vwari nga vweisaino tawe, shichira embole <hesitation> sivuari ovutinyu nge isaino tawe, isaino mapesa kariwo, lakini nano efindu vingi fiahola eshina efianina sanaa, ehare ndioo mapesa kalolohanga matiti lakini efindu fiari fianina ngalwa firi isaino tawe, vulamu vwe isaino ne vushiro saana, vurishindu shanina shiowitiraho ta, ata nga etsikasi tsia ehuholanga etsino ohwitiraho ni vutinyu avandu veetsa avanji lano kachira…… Ovulamu vwe isaino novutinyu nekarimbuu khandi tsinyanga etso vandu hwari avatiti sihwari nga huri isaino tawe, ingawaje humalaa huvola mbuu ovunji vwe vandu vuchangianga efindu fiva viri lakini eshialo neshiva nende findu finyala ohurera amapesa ovulamu vunyala sa ohuva ovulayi, nende avandu vava <hesitation> varihu generally vulamu vwa khare vwariho vutinyu lakini sivwari ovutinyu saana nge vwa isaino tawe, avwene ao hwetirangaho hushindu vititi lakini shinyalahuhola ikasi yenyasa kama mapesa kano, ngumbuka tsinyanga etso ata shillingi ehumi waari onyala huhoremo shindu, ehumi ishirini nonyoola omundu ouri ne imia ne vainda varitsingi ve miaka kiefu echo, <hesitation> shihuri nge isaino vuri shindu shanina tawe, how vulamu vwe hare ndio vwariho vutinyu lakini shivuri nge vwo vulano tawe.